ساکڑی ناستے مین چانئی روٹی کھان چھی ۔این چائین بھیڑی آچھے چاور کھانسین ، مائو ڑاٹی تڑتی ڈئ این ماکھڑامین مکھتے ڈئ چھے۔ <hesitation> کڈی کڈئ بھڑی اینڈی ڈی چھے ۔ انڈئ آملیٹ ٹھاتے ڈی چھے